Jadi engka <hesitation> olokoloq liweq kebbonna jadi menuruq kuq iyya rekeng ku kampokku olokoloq makejja de baunna yanaritu bawi jadi yetu bawi de <hesitation> liweq kebbonna na- maderri mabela mompiq yemmau memenni bawie apaq marontoq atau macarepa carana kumi aleq e monro jadi ero bawi de liweq kejjana baunna atau liweq kejjana yemmau.